بموسم الهجرة عائلة من الطيور خطية ضيعو دربهم ما عرفو منين لازم يروحون فالاب كللهم خلي نستراح هنا اذا بين ما ننتظر بين ما تجينا <hesitation> ماتجينا سرب الخ مهاجر فظلوا ينتظرون وراها من شافو سرب من الطيور مهاجر جاي من بعيد راحو انضمو الهم